Ku sul um palavik ja tahat mõõtaq tuud, sis võtat kraadiklaasi, panõt kangli alaq, a inne raputat alla kah. Kaet, et iks olõsiq alla kolmõkümne säitsme. Jaq ja sis hoiat all viis minotit ja sis kaet, et kas om sis palavik vai olõ-õiq.